जब हमनीके गिटार बजाइसि त गिटारके स्ट्रिंग भाइब्रैट होइसै। उ स्ट्रिंग भाइब्रैट होयेके कारण भाइब्रैशन होइसै। उ भाइब्रैशन गिटारके बोडीसे ठोकाइसै आ ओकर बाद साउन्ड आइसै।